Wen ri jun ixoq taq xkuj k'lub'ruuk' <hesitation> xtiqka'yiij mu kirb'an <hesitation> chjaay si kch'onik kirb'an wooy xuq kee ri ixoq xuq ke qe uj achii xuke ri ixoq xuq tka'yuul chqiij si xkuj rilmaj si kuj chuknik si kuj pq'aw sii' e che riq chek xtiqb'an i xuq ke qe chi ixoq <noise> ri qe xuq chi ixoq xtiq b'an <hesitation> xtiq ka'yij wu kirb'an chjaay si kch'ojnik si wen si ri ixoq tambien xuq qal kleynik are'k'ri qb'an xtiq ka'yij ke ween ri ixoq xkujk'lub'chi'ruuk' awor si qal utz ri rmood kuj cha' qe chee ri ixoq kwaat k'chi' xkuj k'ulb'ik kum kwaat xkuj suk'b'ik si xtqyool che riq peen che awoor si jun ixoq xtb'iij a qal qa wan gaan che ri jin kiyool a i qaqchee xtq'aax puq wi' o qal xtq'aax puq wi' xtb'iij ri ixoq i xtib'iij wa' kwaat k'chi' kwaat xtb'antjik jun famiil kujchaqe chee puq yolb'al kuantk'chi' no'j si jun ixoq ke ke xtchuknik xtb'an luchar xuq ke qe xuq ke re a xuq jnum k'chi' i ween xkuj k'lub'k'chi' ruuk'.